பதிவு செய்யப்பட்ட தக்காளி சாஸின் அடுக்கு வாழ்க்கை அது திறக்கப்படாததா அல்லது திறக்கப்பட்டதா என்பதைப் பொறுத்தது. திறக்கப்படாத பதிவு செய்யப்பட்ட தக்காளி சாஸ்: சிறந்த தேதி: பெரும்பாலான கேன்கள் சரியாக சேமிக்கப்பட்டால் (குளிர், வறண்ட இடம்) அச்சிடப்பட்ட தேதியை கடந்த வருடங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும். பாதுகாப்பு உதவிக்குறிப்பு கேனில் வீக்கம், துரு, பற்கள் அல்லது கசிவு போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் அதை நிராகரிக்கவும். இவை பாக்டீரியா மாசுபாட்டைக் குறிக்கலாம். திறந்த தக்காளி சாஸ். திறந்தவுடன், சாஸை காற்று புகாத கொள்கலனுக்கு மாற்றி குளிர்சாதன பெட்டியில் வைக்கவும். குளிர்சாதன பெட்டியில் அடுக்கு வாழ்க்கை நாட்கள். முடக்கம் நீண்ட சேமிப்பிற்கு மாதங்கள் வரை உறைய வைக்கலாம். சாப்பிடுவது ஆபத்தான அறிகுறிகள். புளிப்பு வாசனை அல்லது துர்நாற்றம். அச்சு அல்லது நிறமாற்றம். உலோக சுவை அல்லது குமிழ்கள் உருவாகாத போது உருவாகும். சந்தேகம் இருந்தால், அதை நிராகரிப்பது எப்போதும் பாதுகாப்பானது!